Piyutoh nicchihchiua ca chile noso ca noch cha chi, chile xoxoctic, paquis nicchihchiua piyutoh ca chile ca xitomatl, paquis nicchihchiua piyutoh ca culdo, ca in nochi nictlalilia uxux xonacatl, nictlalilia chayohtli, ino nicchiua sente culdo para nopilua, nochi non titlahtlacuah, paquis sanictzoyonia, nictlalilia puapas u yetzintli nochi non, ticuparoua piyutoh paquis ticchihchiua ca chile noso tictlaliliah nohpalitl noyihqui, ica ino tihcua ino piyutoh, piyutoh ticuparouah para nochi, pero tlemach ti catli cuali ticchihciuah, nochi cuali ticchihchiuah